Raha gadrain'ny mpanjakavavy ratsy fanahy anaty tilikambo avo de avo aho de hiezaka aloha za i-ihika mafy hiantso vonjy. Raha toa ka tsy misy mahare, de hiezaka handatsaka izay zavatra rehetra ao anaty- ao anatin'ilay tilikambo anagadrana anà zany- any ambany. Indrindra hoe sendra misy olona mandalo eo ambany eo, de mandatsaka izay avy eny ambony aho. Raha toa moa izay ka tsy mety de izay irahany manatitra sakafo ho anà eo no mba resahako.